<hesitation> Alô tsika ifanakalo plasy dada mô, aketo ndre plasy hitako mbô tsaratsara avy ake koa anà efa antitry de sao manimba fahasalamanà fa za mbôla matanjaka afaka mitsangagna de zaho mahadigny na juska faran'ny bus to.